Satellite e daroo dow diggol mum, ɓaawo heɓugo balans hakkunde gulle e yaadu maa njel e kadi ko ɗum wiyata gravitational force, cembe ngaɗay ɗe ka fooɗuki ngel yaago cakaare duuniya.